yaani unii akhi ibidhan dhorgen khun wonni akha garrolee ghurghurdha khun garii khun dheke rawothe ibidhii dhafaaa woathaa dhadho dhibinen itathe dhadho akha holaa faanen ithathe hataa garseninen itathe inn dheke rawothethu ibidhin woachin minith ghubethe ama woithii ghubethe yedhen inin dheke Ibidhi khab dhafaa huji issa ghudion inn huji ibidhum dhafaa huji dhibii hinkhabu dhub dhafee wolin ghaa inin